utu, ma akakẹ atu enunugo wa aye nsang ndoro je kakọng ọsọm we unugo utu ọnne nẹ ma nam nne jẹ ma utu am nni nnugo nnugo utu yẹ njọk asọm gwud orimini ọsọm ẹjara ọsọm we usẹ ubani ga sọọd mu usọnọ urẹ yẹnẹ nam ọsọm ẹgbagagbaga asi and nam ọsọm ubi asi nam wa ọsọm wẹ ujọk asọm gwud ọrimini but ja ọdẹt ma asọm egwugwu nna ga yẹ odo bẹ ẹna ni nni ama ọdẹt ma asọm ẹgwugwu nna wa adọn ọsọm ngọnọ. Nam nẹmẹni adọnam nni nsana yẹ nno mọ sẹ ọsọm ẹjara ọsọm usọnọ orimini wa ayr ẹgọnọ ọvẹn gwud ẹta gbọgbọri ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ nna nni nsana nnẹ sẹ ẹnẹb ma wida. Ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ ọsọm una, ja adọn ubi gange nto nni nsang nne, emani ẹvọi nsang nnẹ ọvẹn nwẹ ẹrimini nini nni nsang yẹ nkemi mọ ukemi nna ọvẹn nwẹ wa nwẹ ẹgọnọ akake utu yẹ ọsọm ẹjara ọsọm utu yẹ ato yẹ anyi ọsọm wẹ unu go akake utu uru unyi ọsọm ọnyi nẹ ma solomo unoh ugọmọ ure jẹ unugo utu onnẹ ukana ẹtọgbọ ayọrọ ukana Agwagune unyi ware ọgọn, unyi ware ẹtu unọng ọvẹvẹn unyi ware ma mann unugo utu ọnnẹ. Egomo ẹgọne ayek ye ẹgọno ẹrẹ ake usare utu ukwu, obazi ujak ure yẹnẹ ọsọm ẹjara ọsọm wẹ unugo akake utu, egọn ẹ ere emumẹ Ẹgọnẹ dudu ma mọng ere inang wa nwẹ ẹna ma dọna anwed ayọrọ je emo anyi mọ ẹgọn ẹgọnọ dọng nwed ẹ.